באלניסבה לווד’יפה לי נقدر נעני פיה מיז’אן היא מדרב דיאל רכוב אלאמ’וג’ חית וחד אלמרה אלאסד’קה דיאלי כאן ענדהום קלסה דיאל האד רכוב אלאמ’וג’ ו כאן ענדהום שי תלאמי’ז ח’אסהום יתעלמו, שדית אני וחד אלתלאמי’ז ו בדית כנעל’מהום, ו האד אלד’רוס לי עטיתהום ווסלו ליהום ב ת’וריקה סלסה ו לדר’ג’ה אנא אג’ביה דיאל אלתלאמי’ז ולאו באג’ין יג’יו ענדי עלא חסאב ת’וריקה דיאלי פ אלתעלים.